Ny piso ndraika amin'ny voalohany le zareo mihoagna mivantana igny alongany ah sy de hoe tegna hoe mifandray be fa ndraindraingany longany zareo mifanaikitra ah mifanaikitra, mifanenjika de avy akeo amin'izay rehefa, rehefa tegna hoe mifa-mifankazatra igny zareo ah de mifampikosiaka amizay.